साइकिल के ब्रेक पैड पहिया के ब्रेकिंग सतह के साथ घर्षन। पैडा करते हैं साइकिल कोई ब्रेक कैली पर संचालित रिम ब्रेक। होगते हैं साइकिल के कुछ ब्रेक डिस ब्रेक भी होगते हैं कार में। आगे और पीछे के लिए अलग अलग ब्रेक नहीं होगते हैं कार में। ब्रेक के कंट्रोल करे खातिर डूल चैम्बर मास्टर सिलेंडर लगाओ जाते। हैं कार के ब्रेक के हाईड्रोलिक दबाव द्वारा नियांत्रन करल जाते हैं।